Ainya, ọka nadum nya olum ọnyẹ nẹhi alẹbẹ ẹmẹmẹ la oyaẹẹ kohii biyan maa akwọọchọla ole wu puulu boobu akwọọ nmanu ọda n'alọ noo w'ogwuchẹẹkwọ aa ge le nwẹbẹ aa e họọ ku flẹ ehọọ kọọ odenya oblifu. Akwẹbẹ ai kpo nm'ẹnkpọa oyai kohi wa koo nipin ma akwọ kpo t'oblifu agaa lọla alẹfu kpo t'ọla nẹhi eko nẹfua leyi no ku piahọla alẹfu piwajẹ piwajẹ piwajẹ piwajẹ akw'oblifu aa chọọ. ahọla gee wnẹbẹa ml'odudu kunu. Ẹdan ko yaa nu yẹẹ na je kee ọma ẹnkpọ ode wula nmaanu wajẹ Akw'oblifua w'aje, alọ pieyi pieyi akaa kwọi chọọ kpọ adee yọlaa tọọ higbu no gee yọlaa adee yọlaa tọ nm'ọchọọchi jaaaa gaa gbọọnẹnẹa ẹnkpọ noo yẹbẹa odan ka yọi labọ be kwọlaa owọloo chẹ wulu wulu wulu wulu noo, ahọla yọọa alọtule nm'ọchọchi nyọ gaa gb'ọnẹnẹ a ẹnkpọ noo yaanua ogee jee wula ti pọla. nmọchinu, akaa lọla gwo ẹgẹ nun ka lẹa, akaa kwọi kpo chọọ lea kpọ. bẹa ogee yọi nwu ẹgẹ na doka koo nwu lẹ ẹẹkai Agee yọi lọọ chọlaa lẹa ẹchẹ ẹpa ẹchẹ ẹta ẹchẹẹnẹ ẹch'ẹhọa na yọi labọ gọgọ laa lẹa ẹbẹa ge je nwu lọọlọhi no gaa gbẹkọn, no ke gaa nipin na lọ he ngaa l'ọọdọ dooduma ma oge huọ ọtu ole nakai ka laọmpaọ. Eko k'alọ ekee a nu fliiji iyon'ma oblifu n'alọ gei nwẹbẹ aa. Kwiichẹ no yọ nya ami noo kla nya, abun ge nwu lẹa. Nl'ebeenyi la nm'olihi ebeny'ẹmẹmẹ, nlọọ kọ kwọi tooblifua kwọi ku chọla lẹa higbo nun gee họhọ ki gbọha. Nke lọ nwu lea oko w'ọya ogaa biyan otabọọ gaa yẹ ayọi le olẹya gọi